وأحد النهار يكتشف أحد منازل القرية واحد الشجرة كتقدر تهضر مع الناس لي كيدوزو قدامها وكيحاولو يسمعوها كتروي قصاص ديال القرية القديمة واحد النهار وانا نقرر أنه يمشي قدامها باش نسمع شنو كتقول. ومشيت لصقت فيها وقلت لها يا الشجرة قولي شي قصة لي ما قلتي لها شي حد ما عمرك عاودتي شي حد فهاد القرية. قالت سماح أوليدي غنعاود ليك واحد القصة لما عمري عاودتها لما عمري غادي نعاود شي حد سمعني مزيان قلت لها لقد سمعت الشجرة كنسمع. قلت لها شوف راه الناس هاذ القرية كاملين راه معمرو مقرب لي ماعمرهم. سمعو لي وما عمرهم عرفو بأننا عندي واحد السر كبير. راه واخا مكنعطيهم شي الفواكه واخا نعطيهم شي لحطب. ولكن راه عندي واحد السر كبير. قلت له شنو السر الشجرة قالت لي السر الكبير راه مخبي راه مخبي تحت مني. وانا ماباغيش نقولو تا شي حد وماباغيش نموت قبل ما نقولو لشي حد دابا نتا شفت فيك بانك تقدر تسمع هاد السر هدا وتحتفظ به حتى نموت وديك الساعة تكون تحت مني. كاينة كنز كبير فيه واحد الكنز ديال واحد الناس لي كانو عايشين هنا ومشاو ودمروه هنا وخلاو فيه رسالة ديالهم شنو كيقولو كيقولو راه من بعد ملي غادي تكبر القرية ومن بعد مني تعمر بالناس بزاف راه خص يهزو داك الفلوس ويبني بيهم المدرسة وفي المدرسة غادي يكون واحد ملجأ الايتام وغادي يكون واحد المطعم كبير باش اللي داز من لهنا من قدام القرية او اي واحد ضاع او تايه يجي ويستقر وياكل ويتعلم المهم انا قلت ليك هاد السر هدا وخليه بيناتنا حتى يجي الوقت المناسب وتقولو ونتا تكلف بهاد الكنز هدا.